Wor Brazilinen kunnen sagale inin nyaat dib ede nyaani <hesitation> wonnia nyaati ishin mayeden workifa, mahogo mananasia, ndizia, majaboa, shushua, shabalakea, dengua, wontan akan nyaati wot gurte. Midani, foni won tan akan nyaati. Fon reati, fon galati, aneni. wontan dudu ishia hintumieti .amminen greens inn, sukumawikifa, cabbage fa, won tan dudu ishia hintumieti katika achi gurte bare amazoni fruits inen lilla nyaati bare amazon foresti gurte.